A coupe ongle zao maromaro ilà azy: voalohany i fa coupe ongle zay anapaha hoho, amin'igny zany tsy de mamimba hoho satia efa voareglenao soa hoe eto ka hatreto avao tapahako, zay.